Inten kintz'äkik inyajil si yanten junp'ee grano o kinxot'ik ink'ab', kinxot'ik in'ok, kitz'ik ti'ij tulakal a' b'a'ax ma'lo' tu utikin utikintej, despues kamanäk junp'ee semana tan intz'äkik kinwilik kitan utikintal ma'lo', pero si si sin wilik que que in- inyajil yan ja' ti'ij a'lo' ma' tan utikintal, ma' ku ma'-ma' tan utikintal kintz'ik ti'ij ulaak' medicina, a ta kak'ochok a medicina que si ma'lo' la'ayti' ku- kutikintik, <noise> ka' kinwilik que que ma'lo' ma'lo' kintz'ik ti'ij chen a'lo', chen a'lo', chen a'lo' hasta utikintej. si a' si a' xot'ol nojoch kin- kinb'el ti te'lo' tu'ux ku- kutz'äkikoo' te'lo' ti ti ka' uchuy ut'anoo', ka' uchuy ut'anoo' b'ay a'-a'lo' si, chen chuya'an te'lo' ti ti hospital kuchuyikoo' a' a' xot'ol a' kaxot'ik nukuch inwok pero si. si mo'nok ma' ma' ma' kinb'el ti hospital, pero si nojoch si, porque nojoch kuxa'antal u- utz'äkik ub'aj, pero qui si inb'el ti ti hospital kuchuyik kuchuyik kuchuyiktenoo' ka' k'ochok ocho días, quince días ya jo'mo' tikintal, ma' seeb', ma' seeb' chuya'an, que ma' chuya'an, pero yan yan yajil que que chen wa'ye' ti ti ti wotoch tikiwotoch patal kitz'äkik pues, wa'ye' tan kitz'äkik ma' ma' kib'el ti hospital, porque chen into'on kipatal kitz'äkä' b'aylo'ij si si si yan yan junp'eel mo'nok yaj ti junp'eel k'in, ka'pee k'in ya jo'mij tikintal, pero yan yan yajil que que kuchukb'esik junp'ee mes yok'ol a'lo' tikintal.